Nol ca sua telu pat lima enem pitu alo ciok cempulu. Sempulu sa sempulu sua sempulu telu sempulu pat sempulu lima sempulu enem sempulu pitu sempulu alo sempulu ciok suampulu. Suampulu sa suampulu sua suampulu telu suampulu pat suampulu lima suampulu enem suampulu pitu suampulu alo suampulu ciok telumpulu.